أني اعجبني الأفراد الاستقلاليين العصاميين اللي يبدأون من الصفر ويبنون حياتهم <hesitation> لحالهم. <hesitation> اكره الأفراد اللي <hesitation> الاعتماديين، اللي انا أبوي سوا لي و أنا جدي سوا لي و أنا مدري شو؟ انا <hesitation> وايد أحب هذي الناس الاستقلاليين.